Azafady hoe mba ampidino kely azafady raha mety volumenareo zany fa tena sisy raha regninay mihisy am'resakanay aketo fa maresaka loatra, tonga de maregnina hatram'tadigny fa raha mety indrindra de mba ampidino kely volumen'ny hiranareo mandeha fa tegna tsy mety! Fa rehefa lasa ndraika olona maromaro de afaka ampiakarinareo zainy tiandreo agnanovana ananjy, azafady indrindra!